In amô o sacrifiçio o l'é unna parte importante, scimbolica, into senso che sensa de quello no gh'é guæi poscibilitæ che unna stöia d'amô a due; gh'é pöi persoñe che dimostran coscì o seu amô, sacrificandose.